Iyaaa omolwa tshike elongo lyasimana, elongo olya simana, olya simna lela shaashi, poyima nge kapuna elongo <hesitation> otshike, omuthigululwa kalo, nonkalo hopeshala mpo ita hi vulu okuha komesho, aantu mba yalongwa, yuuvite uuyuni hu wuna okuuka, oyo haya shumitha komesho omuthigululwakalo nonkalo ndji ho peshala mpaa yeli, ano elongo otali kwathele omuntu, wuka tsikile no- no- no tshiithanwa tshohe. keshe omuntu avalwa kuuyuni, kalunga okumunine eyithano lye kutya ngweye muuyuni ondaala we wulonge mo shi, ano omuntu ngeenge ina longwa, kapuna, kena iilongithomwa, elongo olyo otshilongithomwa muuyuni omuntu ashumithe komesho he a tidhe ano, otshike, alambe ondjila ndji kalunga emunyolela kutya lamba ondjila ndji, iyaa, otshike aaleli. aaleli yo- yo- yo aaleli yaantu miilongo niilongo Nomoma shala ngaa gontumba, inatshi pumbwa okukala ike miilongo, okutya omo- omo tshike, omo mukunda ike, aaleli ike yaantu shi yelipo oyena. ohaa, aaleli ike ayeshe keshe ike pomudhingoloko gontumba, ohaya dhewulilwa oku lela noku noku noku shilila aantu yuuke, kotshike, yuke koo, kemanguluko lyopatshimaliwa, nemanguluko lyopaku tunga, kelongo, elongo olyo edhewulo lyaaleli mbo taya yu- yu yeete eshumo komesho, iyaa, eshumo komesho olyina okweetwa kaantu mba yalongwa, yetshi kutya uuyuni otawu uka peni, komesho otwa pumbwa tukale tuna iilongithomwa yini tatuka longitha komesho, otatu longo, ohatu yi ningipo, tatu yi tholomapo tatu longitha iilongithomwa yini, komesho otatu klongitha omatungo geli ngiini, komesho otatu ka kala aantu haya ende taya longitha iiyenditho yoludhi luni, otayi tungwa natshike, omuntu ngeenge owuna, owa longwa aantu mbo yalongwa mbo oyo haa, aantu mba haya totopo iinima mbono nayo ohaya dhewulwa kelongo Shaashi ohaya vulu oku tengeneka kutya mutu, konima yeemvula omulongo nenge konima yeemvula ethele, aantu otaa kaka la haya longitha iilonga yili ngiini, iikwatshike, iilongithomwa yili ngiini, otaa kakala haya zi ngiini, kothike, kevi hu aantu otaya ka kalako yangapi, otatu ka gwanako ngaa atushe, iikulya niimuna mbi yiliko otayi ketu gwana ngaa atushe, otuna okuninga, elongo olyo natango hali dhe wula aantu mba haya toto po iinima naamba haya tengeneke komesho kutya otatu otatu ningi ngiini, elongo ohali dhewula wo aantu mbahaya tala konima, aantu mba ya nyola ombiimbeli mba taa- ta- ta- taya okolola tshike ehokololo lyajesus, nomambo ngaa ga- ga- ga prophet mba yali haa tengeneke iinima mbi tayi ningwa payife naambi tayi kaningwa ngaa komesho, aantu mbo haya tala konima taya lombwele aantu iinima mbi yaningwa nale, niinamwenyo ngaa mbi yaliko kayiko we naambyo yiliko payife, uunona wetu mbu tawu ka kalako komesho itawu tshuwa kutya iinamwenyo mbyono oko yali, elongo ohali dhewula nee aantu mbo haya tala konima taa longo aantu kutya aantu yonale, oyali yena shino, oyali haazi ngino, oyali haya longitha tshike, pamwe tatu ilongeleko ngaa kutya uuna yali yena omukundu nguno oyali haye gu kkandulapo ngino Se payife sho twegu kalela atugu kandulapo ngiini, yo mbano aatengeneki komesho naa to- toti po yiinima otaati mutu mba taye keya komesho otaya ka tsakaneka otshike, omukundu ngu, komesho otaye kegu kandulapo ngiini, yo otaya ka kala ngaa yena iinima mbi tuna nena, iyaaa, elongo ohali dhewula ngaa wo, ngashi ngeenge owa dhilaadhila potshike, peemvula dhiya okuza momumvo omayovi gaali nomilongo mbali, okuza ngaa momumvo omayovi gaali nomulongo nomugoyi sigo owuuka pomumvo omayovi gaali nomilongo mbali nahimwe mpo, opwali pena omukithi ngu tagu dhipaga aantu oyendji muuyuni mu, elongo olya dhewula otshike, shaashi aantu oyendji pethimbo ndono kwali kwatya natu kale tuli momagumbo inatu endeni, shaashi nge otweende omukithi otagu taandele aantu otaasi, iyaa opena aantu, ongundu haa niilonga yamwe, yali haya ithanwa aanilonga yasimana, aaniilonga mbono oyali taya ningi tshike, oyendji yomuyo oyali taa- taa kambadhala oku lwitha omukithi nguno, yo yamwe oyaadhika taya kambadhala, ka yali taa kambadhala kwali taa tshiningile, yo yamwe oyali taa gamene aantu yeli motshike, aantu yeli momagumbo kayena mpa taya hi, ngaashi aapolisi Eee, aapangi natshike neendokotola, aantu ayeshe mbono naamba ngaa kwali anditi atshike, aatotipo yiinima, shaashi omukithi nguno otshike, <hesitation> omuti gwago, nenge <hesitation> omuti gwawo goku koleka otshike, goku koleka aakwita yolutu ogwali gwa totwa kaa toti po mba haya longo motshipangelo mba haya longo motshipangelo mba haya toto po omiti, elongo olyo nee lya dhewula aantu mba ngashi eendokotola, aantusho hatu hi kotshipangelo, ngeenge owuli megumbo, ohuuvu ngaa wuna okayima ta keehama molutu, maala ngweye ku katshi kaa, shaashi ino longwa kutshi kutya otshike tshili mungweye otshee tatshi inyenge mungweye, ohohi kotshipangelo ne. aantu mba yadhewulwa oku tala iinima mbyoo, ya dhewu lilwa molwa elongo, aantu mba ya dhewulwa oku tala iinima mbyono taya tala ne kutya, otshike tshili momuntu nguu etshuuvite maala he ketshitshi, taye ku- taye ku ningi tshike, taye kulombwele ne kutya shino otsho tatshi inyenge mungweye, owa pumbwa okunwa omuti nguno nenge owapumbwa, yamwe ohaya tanda aantu, elongo olya dhewula naantu mba haya vulu oku kuteta taahi mungweye taya tala kutya otshee tsha puka taye tshi pukulula taye ku Po opena nee aapolisi, aapolisi aantu mba kwali anditi ya ninga tshike, aantu yali aaniilonga yasimana ngashi pethimbo ndi lyocorona ngu, aapolisi nayo aantu ya dhewulilwa oku kalekapo ompango, oku kwatelapo ompango aantu taya landula, mbono aantu ya dhewulwa oku longitha niilwitho uuna pena uudhigu, ngaashi aantu aakwita, aantu ya lwile otshike, uuna motshilongo muna ombili tahi piya ganekwa, aakwita nayo oya dhewulilwa iinima mbyo, iinima ayishe mbyoka oyee twapo kelongo, natshike, naagameni ngaa, aagameni yomaliko ina tshi pumbiwaike aapolisi. aagameni yomaliko mba hakuti eesecurity naambono oya dhewulilwa iilonga yawo omolwa elongo, naatungi, aantu mba taya tungu omatungo, taya tungu eendolopa, taya eta eshumo komesho, nayo oya dhewulilwa otshike, oya dhewulwa molwa elongo, naantu mba ya thaneka kutya eewa, ne otamuya muninge tshike, otamuya mutunge etungo lili ngino, otamu tungu etungo lili mpano, tamu ya muninge tshike, tamu tungu mpano, tali kala lyuuka huno, aantu ike mba ya thaneka kutya etungo otali kala lyili ngiini, naantu ike mba yathaneka kutya eendolopa otadhi kala dhili ngiini, mpano otapu kala tshike, po opena ne aantu haa ningi tshike, aantu haya thaneke Haa meneke em'ti, em'ti mwiya hamu zi iikulya mbiya hatuli, naantu mba haya kokeke iinamwenyo natango hakuzi iikulya mbi hatu li, naantu mba- mba haa kutha, <hesitation> iikulya kiinamwenyo ngaashi omashini, momashini mono ohamu kaza natngo iinima ngaashi otshike, e youngat ne icecream mbi yooliwe kaanona mbi, ngeno okwali kapuna elongo ngeno aantu kaye tshi kutya momashini ohamu kaza iinima yafa mbyo. Po opena natango aantu opo ya tshuwe kutya mi- mi- miimuna, ohakuzi ombanza, kombanza hono taku kakuthwa omafufu, omafufu ngono taga longithwa okuninga iikutu, natango aaningi yiiikutu ngashi kwali anditi aatoti po yiinima, oya dhewulwa ngaa molwa elongo, elongo olyo lyeya dhewula opo ya kale taya ningi iinima mbyo, nomafufu nga tagazi keembanza hono otaga hi kiikutu, nombanza ngaa hohene kutya otahi vulu okuka longithwa hi ninge tshike, iikutu nenge tahi tulwa ngaa ngashi kiipundi yomoseti yomothsike, yomeendunda dho kuuhala, ombanza ndjo, iinima ayishe mbyo omuntu wetshi tshuwa molwa elongo, opuna natango niiyimati, puna kutya otshi yimati shika nge owetshi thini, otamuzi omeya haga nuwa otshike, <hesitation> otshinwa iyaaaa Iinima mbyo, ayishe natango oyeyi tshuwa molwa elongo, yo yimwe oyazi ngaa kotshike, yop yimwe oya tamekwa ngaa kaa kulu yonale, maala akulu yonale opo etshuwo lyawo liye kuse mba tulipo payife meemvula dhi, opo natango litsikile lihe komesho kaantu mba taya meemvula dhi twazako nale omolwa aatshike, omolwa aantu ha- ha aatali yokonima, <hesitation> mba haya ilongo omikalo dhaantu yonale, mono natango tayi tayi undulilwa komesho kaantu mba haya tala komesho, iinima ayishe mbika oyeetwapo kelongo, kaantu mba ya dhewulilwa elongo, po opena natango aantu mba yetapo iihawuto mbi hatu longitha, iihendithomwa mbi hatu longitha, ohayi ende kwaashino naashino, naantu mba ya totapo kutya ngele ondaala okuha hwiya naaahwiya, andi tuka andizi motshilongo muno andizi motshilongo muno, ngeenge otwaala okutuka twafa uudhila, atu tungu otshiima tshafa okadhila ngiini, aantu mba ya tota po eedhila, naantu ike mba yiilonga oku yalula, iinima ayishe mbi ohayi eta eshumo komesho, oyeetwapo molwa elongo